Amiko manokana ny fampiakaram-bady tonga lafatra an dia lanonana anankiray hatrehan'ny fianakaviana: dada, neny, ny mpiray tampo. Dia <hesitation> > atao amin'ny toerana mangingina, tsy tsy be olona <hesitation> > tsy fantatra fa hatrehan'ny olona akaiky ny foko. Ny havana sy ny namana tena faran'izay akaiky.